किसुमन् एलेक्त्रोनिक् जन्तर्नम्होल्, देक्स्तोप्, स्पेअकेर्, मोबिले फोने, मोउसे, च्पु, मोनितोर्, पेन्, बुल्ब्, मोबिले फोने, पेन्, वशिन्ग् मछिने, मिक्सेर्, रेफ्रिगेरतोर्, <hesitation> प्रिन्तेर्, <hesitation> रदिओ, <hesitation> तपे रेचोर्देर्, एत्च्।